نعم من الممكن تحقيق السلام العالمى، <hesitation> لكن أنه يتطلب مجهود جماعى كبير، أولا يجب نعمل على تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والع-والشعوب عشان يكون التواصل فعال ويساعدنا على كسر الحواجز، وكمان بنتعاون مع ال-التعاون الدولي كمان مهم جدا نحتاج نتعاون مع الدول <hesitation> ويكون في عامل مشترك بينا.